Do të preferoja të bëja një shëtitje sepse është më relaksuese dhe më lejon të shijoj peisazhin. Të ecësh është një mënyrë e shkëlqyer për të pastruar mendjen dhe për të reflektuar, pa presionin e mbajtjes së një ritmi të shpejtë.